Nru ta kuñonnria ña xhichinri ña nro damanriña naradavinri vee, natunri vee nrida ta tannria ini ti kuiita danravinri vee, nridajan kuchónnria tu dónri nro to damanri nro, nrida kuchónnri damanri nro nidajan kuchónnri namajan.